Some mor ley things I always like to talk abor when I happy and discuss number one is ley bible because i’m a christian when ever I happy me and family sitting down together, I always tell neh about ley word of god because la ley only weapon we get to battle temptation sickness witchcraft and any bad bad thing wor will come to us so most of ley time when I really happy I sitting down with my family and friends I can always encourage neh abor ley word of god because ley word of god is the key to everything dah you do in ley world here if you na know god you na anything so some my friend neh and all can call me pastor becor when we drinking our palm wine and thing neh I can be as we happy I can always caution them to know god for yourself another thing I like when I happy to discuss a. La football yeah because i’m a football fan infact seh I like ley team ley call arsenal yeah la my own nor team the anytime I happy with my friend neh we can discuss football who tapping ley league who scoring who ley best player and we can argue and have fun becor football is a wonderful game when you talking abor football and you really like football a can ease your stress a can make you forget abor everything yeah so me I like my football bayney anytime me and my friend neh together we argue some mor neh la manchester united fan some mor neh la chelsea fan but me I arsenal man so we can talk abor our football bayney we drink our palm wine we be happy we go home to our famorly neh.